ער איז שנעל ארויסגעלאפן אינדרויסן אבער ער האט קיינעם נישט געטראפן. די נעקסטע נאכט נאכאמאל די זעלבע זאך, ער הערט איינעם שפילן ער לויפט ארויס און ער טרעפט קיינעם נישט און ער האט זיך זייער שטארק געוואונדערט; ווי ס'קען זיין. און איין טאג, ער האט באשלאסן זיך צו באהאלטן, ער האט זיך באהאלטן אינדרויסן און ער זעהט ווי זיין פידל קומט צו וואקן, און שפילט זיך אליין